Ogg vi vogl parlà 'e 'na cos. V' voglio parlà 'e n'aspetto che è tropp bell d' 'a cultura mij. Che è 'a cucina, 'a cucina napulitan. 'A cucin nun è sul 'na questione 'e magnà, ma ten pur tutt 'na storia. È 'na questione 'e tradizion, è 'na questione pur 'e famiglia. È un qualcosa che nuje ci identificamm come napulitan e tenimm n'identità d' 'a nostra cucina. Si pensamm a Napl, pensamm p' forz 'o profum d' 'o mar. È inevitabile, però pensamm pur a chell profum d' 'a pizz, appena sfornata. 'A pizz, magari è 'o piatto napulitano chiù famoso dint 'a tutt 'o munn. È n'ato come a nu cibo pover, però 'a pizza 'a conquistato tutt 'o munn. Pensamm 'a margherita cu 'a pummarol, 'a muzzarell, 'o basilic. 'A margherita è n'omaggio. N'omaggio a regina Margherita 'e Savoia. Ma ten pur 'e culur. 'E culur d' 'a bandier italiana. 'A cucina napulitana però nun è ca si ferm sul 'a pizz, pensamm pur 'e primi piatt. Pensamm 'a pasta patan e provola, la mia preferita. Cremosa, è saporit, sap proprj 'e cas. Oppur pensamm 'a genuves. 'A genoves è 'na salsa cu 'a base 'e cipolle, 'e carne, coce p'ore, p'ore e ore. E regne 'a cas tutt 'e nu profum che è irresistibile. Ma mo c' sta 'a lasagna. C' putimm maje scurdà d' 'a lasagna? 'A lasagna napulitana s0 prepara soprattutto a Carnevale. Ten 'o ragù, 'e purpett 'a ricotta, 'a provola. È proprj nu trionf, è nu trionf 'e sapor. 'A Napl ogni piatto ten 'na storia. Spesso è pur legato a nu periodo, a 'na fest, a nu ricord. Se passamm 'e second poj, nun putimm non pensà 'a parmigiana 'e melanzan che è più di un contorno, è proprio nu piatto, nu piatt completo. È ricco, è gustoso, ven preparato cu 'e melanzan, 'e melanzan fritt no? Poi 'o sug 'e pomodor, c' miett 'a muzzarell, c' miett 'o basilic. E poj c' putimm maje scurdà d' 'e polpett al sugo che a Napl si preparan cu amor. Spess si fann cu 'o pan d' 'o juorn primm. Cu 'o pan rafferm. In cucin, 'na cucin ca è pover, è 'na cucin 'e recuper. Però poj amma arrivà 'o moment preferit meje ca song 'e dolc. 'O primo dolce ca m' ven 'a ment è 'a sfugliatell. Sia dint 'a versione riccia, ca poj c' sta pur chella frolla ca ten 'o ripien, 'o ripieno 'e ricott, 'e semolin. Ten 'e canditi. Però nun ci putimm maje scurdà 'e n'atu simbol doce 'e tutt Napl che è 'o babà. 'O babà è morbido, è nzuppat 'e rum. 'A vvot t' 'o può farcì pur cu 'a panna, cu 'a crem. È nu doce che 'a viaggiat paricchj. Però 'a Napl pare che 'a truvat 'a casa soja. Ma ci putimm maje scurdà d' 'a pastier? 'A pastier è nu dolce tradizional d' 'o periodo pasquale, è 'e stu periodo cà, ca ven preparat cu 'o gran cott, cu 'a ricott e cu 'e candit e cu nu poc 'e scorzatell, nu poc 'e profum d'arancia. Ogni famiglia ten 'a ricetta soja. Ogni morz sap 'e fest e sap 'e periodo d' 'a primaver. E p' finì nu pensiero speciale c'amma dà 'a cultura napulitana per eccellenza d' 'o cafè. 'A Napl 'o cafè è nu rito. Si dic 'o cafè è sospeso. Si offre. Si beve a banco cu doje chiacchiere. È simbolo d'accoglienza ca tenen tutt 'e napulitan. P' concludere 'a cucina napulitan è nu patrimonio culturale. Nu patrimonio vero e proprio avess essere nu patrimonio 'e l'umanità. Nun è sul 'na questione 'e gust ma è proprio n'identità, 'na storia, è proprio 'na passion. Ogni piatto t' raccont quacc'cos d' 'a terra nosta. Ti racconta quacc'cos d' 'a gent. Ogni piatto s' port arret 'na tradizion.